Ine nineltoka que in to tazhin dios techonkuepa por que kuak amo kinishmati tikchihua tlen sa tlen sa tikchihua <noise> timomiktiktinemi mokualatijtinemi huan amo tiktua amo kuali si no nochi kuali para intejuan pero kuak techonikmati in to tazhin dios techonititia huan techommati pero primero techonyiulkuepaske moyulkuepaske para ni konenzhin jesucristo yejuazhin konilis ni tazhin matenchojpopua den nochi tle tikchihua den amo kuali pero debe moyulkuepaske primero por que inklamo moykikuepa pues amo tikpiaske dios amo techonpojpua por que amo moyulkuepa intejuan timonenmijtiktinemi aveces. Huan senka kintehuan intejuan kintlatlaniske senka kinneki okse akin momiktia inahuak senka inye machiuka mayulkukui huan tejuan mokilhuekatihuen kuak tikilia kuak ti inye kijta chokilia moyokokua intejuan tua kintlatlanke pero in to tazhin dios amo kinpaktia huan techonititia tlen debe moyulkuepaskepara inyejuazhin nijki techonyejkakaki por que inklamo amo techonkaki mas momatlajtilikan por que kintemua in yejuazhin huan amo konkaki amo kontakatoka ken yejuazhin otechonitia kuak intejuan moyolkuepa dios ompa akis por que inyejuazhin senka koneki noshtinmoyuekuepakan noshtin makokakikan noshtin makontlakatokakan huan nikanon ohualtiklan ni konenzhin para mas intejuan tikchihuaske iklan de amo kuali inyejuazhin otechperdonaros por que kihualtiklan no konenzhin para inyejuazhon kontlashtlahuas. Nochi tlen malo tikchihua kate tlen sa ikchihua den amo kuali huan yejuan ijkon chihua por que sekin kinmachtia ni papan ni maman seki ni papan nen huintik huits kinhuikteki tos inyejua kiskia non para akan kijta ipan yimotlahuenkishtia tonces machihuakan cosas ke dios amo konpaktia amo kuali seki kinenhuiteki de chukozhizhin seki amo kinmaka ni tlakual tos yi non hueya huan pia kipia ipan ni zhontekon inyejuan amo kuali oyejke kuak kijtas. Aka de kuali ka se popokazhin se pipiltonzhin in yejuan kin maka muina porque inyejuan amo pishke yinon icon chihua amo amaka klakati malo amaka klati kik chihua klen amo kuali pero klen kisti nikan ish tlaltikpatl yinon ki chihua makchihua kle amo kuali pero kuando konishmati in totazhin dios konkuepa konyolkuepa porque nuchi ki kishtilia nochi inye opensaroaya kuali pero amo kuali tos dios konyolkuepa.